Dresin biriit jirai, dresi ta neketeni shoobeni ijeemeniit jira, ta hujian dekeniit jira, taa arusiat jira tabisaaniin daaketeniit jira, dumii biriai taa taa shugulaan midaafeten shugul tofauti tofauti. akas midaafeteent jirai dumii sadeen sunii dresin aina ishian malsun.